A <hesitation> raha manana <hesitation> toerana fisakafoanana tonga dia mandray vonona aho raha ohatra ka izao a dia tonga dia <hesitation> mitondra boaty avy an-dranoko any aho dia a <hesitation> vary miaraka amin'ny akoho a no tiako atao agnatin'igny ao dia laoka ridritra mia koa miaraka amin'ny vary a, laoka ridritra be voatabia miaraka amin'ny tongolo miaraka amin'ny vary agnatina boaty a dia mangalaka an'iny fotsiny aho dia mandeha aho. Dia izay ataoko!